Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi nata shana, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishiini, ishiina moja, ishina mbili, ishina tatu, ishina nne, ishina shaano, ishina sita, ishina saba, ishina nane, ishina tisa, <hesitation> saasini sio salasini saasini, saasina moja, saasina mbili, saasina tatu, na shaano, na sita, na saba, na nane, na tisa, na kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na <hesitation> tatu, kumi na nne, kumi na shaano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishiini, ishina moja, ishina mbi, <hesitation> na tatu, na nne, na shaano, na sita, na saba, na nane, na tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili.